إي طبعًا ثلاثة وعشرين سبعة وستين وخمسة وستين تسعة وثمانين إثنا عشر <hesitation> أربعة وخمسين واحد وتسعين ستة وسبعين ثمانية وثلاثين وباجي الرقم العاشر <hesitation> خلي نجول ثلاثة.